اه طبعا أرقام من صفر إلى خمسطعش وبترتيب عشوائي، نقدر نقول أربعة، تسعة، أثنين، أطنعش، سبعة ، ثمانية، خمسة، تلاطعش، صفر، خمسطعش، عشرة، ستة، أحداش، واحد، وتلاتة.